Any Inde draiky é tegna tsy mety aminjareo kany ana tsy magnaraka teny raha volanin'ny ray aman-dreny zany tsy mety, ze raha volanjareo tsy maintsy tanterahina na mety na tsy mety na tsara na tsy tsara tsy maintsy na hoe zare minenana oe to vady to alaigna to olo angala ana vady to tsy maintsy alaigna vady é tsy maintsy tanterahina igny ary tsy maintsy tanterahigna igny ary tsy maintsy makatia le ologno agnao tegna zagny raha ataonjare akagny.